To a yiɗi a waada ta e shayi se a waada yiite maa, To a waaɗi banni se a waada tasa defugo ko buta a waada ndiyam haa nder se-a-se-a waada haa yiite may se a acca to wooli sosai, ndiyam me wooli, se a wayla haa nder kofi se a bedda kujeji shayi maa har ma be suga. To nonnon be waadata shayi.